<hesitation> shindu kuri inyama wengi kushirika, shikaree kumuunda kuri murambi, kuri na zinjira singishi, kuri na vandi varamikira, kuri nuvere wenya kurika inyama yoyo kuridiku rlala urarumıkıra ijumbi usuru ekarakaraganye ereku ijumbi kidogo igulu yeneyo ni muda kidogo kuri nudekaa mugamba na kuri na yindi ya kuchamusha uchamushe zaa, ukore shina, urike urombe mugamba lakini kuri na injira yindi indai ya muda murambi ya inyama kwikara uvakura muriro wakiza muriro auminya inyama yego ndiono yuume kabisa, uminye kumuliro ikare kabisa unyore inyama yeyo igwire indinyu kabisa sasa yeneo ilikara unyarakumara mieri kadhaa, niva wenyaza kudeka uvagula za inyama yeneyo uramai ishinda ukaraganya udeka yeneyo ni injira ya kuramikiraku ya vurambi ya kuvika inyamaa.